Lidiku lwa luno ndi lwa mbuki asubuhi lwa malle kusala engombe vandu vammale vadzye gwenda mavele, mavele gachendl bulahi sana. Nyoleko silingi zindayi. Malle nendula awenao ninzya kubiashara kugudzia zingutsa tsyanje khusokoni khandi zinguza khandi biashara vyali bilahi sana, ndali khusangala khandi nyolako zisendi zindayi, zisendi some, ndali guula bulahi nengulako kanyama kanje nendzya kandi kulaachilako hengo khandi mbara nyasaye na ayanza mugambe khandi biashara vyenevyo mbara avieko vukasi. Embu muno.